Basilé baan irégmé bololi babé bo boomé étooj, bucaŋéén busa sin jiñankatang, bacaŋéén bahay sin jiñankatang nukaan do mayitee, soit bucaŋéén bahay nukando étulo sin suu, nucaŋéén so nukando jimayite miin ucoho, nupimbéén égéés ékanjo sén éjakato, nusohéén jimayitehi nucoho.